ارے میاں، سپیکر کا سین ایکدم زبردست ہے جی۔ سمجھ لو سپیکر کے اندر ایک الیکٹرو میگنیٹ رہتا اور کون رہتا۔ جب آپ میوزک بجاتے موبائل یا سسٹم سے تو وہ سگنل کرنٹ بن کے سپیکر میں جاتا۔ اب کرنٹ الیکٹرو میگنیٹ کو جلدی جلدی ہلاتا اور وہ کون آگے پیچھے دھکا دیتا۔ یہ کون ہلتا، مطلب ہوا بھی ہلتی۔ ہوا ہلتی، مطلب وائبریشن بھی بن جاتا اور وائبریشن آپ کے کان تک آتا، وہ ساؤنڈ بن جاتا۔ مطلب جتنا فاسٹ کون ہلتا اتنا ہائی پچ، جتنا دھیرے مطلب آرام سے ہلتا اتنا لو پچ۔ اسی وجہ سے باس، ٹریبل، گانا، بیس سب کلئیرلی سنائی دیتا آپ کوں۔ ایزی ورڈ میں بولے تو سپیکر ایک ڈی جے مشین جیسا ہے، اندر کوائل اور کون ڈانس کرتے رہتے، ہوا کو ہلاتے۔ ہوا بولے لیو میاں سنو میوزک فل مزہ۔